मुइ कत्तेखाई यात्रा गद्दु भ्यावटी एक्लोइ गद्दु मन पडुनौ, क्याकी साथीभाइसित कुरा नाइ मिल्ला, विचार नाइ मिल्ला, अनेक खालका झन्जट हुनान् । तवैकिलेखा एकलोइ यात्रा गरिग्या वटीत त कसैको झन्जट, न कसैको किचकिच, न कसैलाई हेद्दुपड्या तो कारणले मुई एकलोइ यात्रा गद्दु चाही मन पडुनौ ।